Urire waromarare wakitunguru sana sana bhi kwa sababu orobhalimu obhoha sana. Oroware osababisha mongo abhaloke na nguru maakurindi siku sira shangutoku. Tumama ole bhakusurira jinji domo rii ondigokareme ohondoka ore rujoro ngoha noarambowa no uhimilia sana na usina madhara toho.